פלאמערב ענדנא בּזאף דיאל אלעְטָלַאת אלווטנִיָה בְּחַל אלפַאתח ינַאֵיר, תְלָאת מַארְס, עִיד אלעַרש וְעִיד אִשַּבּאב, מַסִירַת אלחְדַרָה, עִיד אלאסטִקלַל וְענדנא חַתּא אלעְיָד אלדִינִיָה בְּחַל אלעִיד אלכְּבּיר ואלעִיד אלצְכּיר וְעִיד אלנַבּוּוי, כּולּהּום נְظַרָאת דִיַאל אלרַאחַה ואלפרַחָה, כִּיַגְמְעוּנָא מַע אלעַאילה וְכִיַעְטִיוּ נַפְס גְדִיד.